Réew yi ma dem de, man gàmbi laa dëkk. Dem naa senegaal, dem naa mali. Aussi dem naa murtani. Waaw réew yooyu dem naa fa. Waaw te foofu laa yemagum.